Tɔŋ ayilie nu kamaʒɔla inyeli lawulɛ edigbo layɛ baluwadu voto ɛ mama nawili nu tɛkuɛni la ayilie la itsede dunafa ayilie nitsede na dunafa. Ɔtala afɔnaʒɔnu 'tɛlɛ laŋdzolo ɔŋdubaa tɔliɛ'; tɔliɛ la kele tɛkuɛ ba tɛ. Bua mɔlusaba mɔlu dekpekpe la sɛnuu ɛ itsede la wuneme sinalɛ yɛdiyɛdi wumebu wamadu bubu kalɛ nɛtʋ alo wuabane tɛkuɛamɛ laʒɔ mutɛɔ. Tɛladuno tɔliɛ tɛmaʒonu tɛkuɛ du kana, nafuɔvlɛ mutɛo mavlɛ kana tadiaka ɛ wueve awuetɔ kama wilidila nu tɛɛ tɛkuɛmaduka mɛɛ tɛɛ makutu gbɔ nu tuvie nu kogbə tɛkuɛ kamɛ kɔmaɣanalo. Nafɔna kɔsu aluɛdini nu alɛɛ aɖualɔ. baluonewami pase nuu afədaƒa nalɛdini. Pasedu alu anɔlu ku laɣa nalɔ kɔtabiamuayitsede trɛbia ɔkua ɔkayɛ. Bua yɛla ɛnanɔlu diɣekpe, ɛdulako ɛnanɔludiɣikpe ɔluɛ la bʋɛbayɛ boo pase nu ɛga dukayi bua yɛtaa ize nadukɛ ize du kayi bua itsede nadu kɛta. Ɔta ɔmana ɔma akɔsu mamui maʒɔnu tɔliɛ laɖu tɛkuɛ bayɛ; Tabiakamɛ yɛbi kɛma nɔlu kiyɛbi itseɖe naɖuyɛtala mimaledigbo yɛɖiyɛɖiyɛɖi, ɔliɛ kitsede dufa labayɛ yɛɔliɛ ditinama.